Gne climatiseur appareil electronique: fampangatsitsia trano mandefa rivotra madiodio izy izy koa afa, efa misy izy gne commande-na ame telecommande na amina telephone! Na amin'ny smartphone.